اول شيء بنجيب القدر نحطه على النار ونحط عليه شويه زيت تمام ,بعدين نحط عليها الزيت يسخن وبعدين نحط عليه رز ونقلب الرز في الزيت ,وبعدين نحط عليها الماء ونحط عليه شوي ملح كذا ,وبعدين نقفل القدر ونسيبه على النار قيمه عشر دقائق او ربع ساعه.